Semeka kaweng tempo sasiari mo ure kumaweng si muwenea maroyor sa wengi wo oat situama silinarang neamou li muwe nea maroyor wah saki ma same kekaweng ngou sawo no kapirahari <hesitation> sini antarang nele bayani yantar paline roda waki waleni wewene, kayo sea kumaweng.